Un vichi naa tau'ui xinto, katu'unti ñaa vaa xixintu ta nu kanakai chininu, saa kixi ñaa va xixintu xiaxintu yuva, xiaxiyu xi'iva kaya tatai xiaxiu xí'i vaya ka'antu xii, xí'i xia'a kantu xian, xí'i tikisu kachintu, ika keje yuva xiyo ka'a mintu xi'ia, keje tia'a saa kuxintu sa yio va'a tixintu ni koo kue'ea, ni koo tii tintakuntu xixintua sa- k ña'a naa ntavi ñaja, ntuchi ya'aka ña'a xixintu tia'a, yuva ti'i, yuva tinana ka yaka kua xixintu iyoo ntakuntu tatai tie ciento uxi kuiya, konintoo rakaa ntika yacha ta'a tatai xini kuyatara'ka loo tiivi kuayatara ni ntojo yacha ta'ara nixiira ti- e nixiyo vaa tatai, ntakura ti'i ta'ai ntaku vaa nixiyona, mii nixiyo ntakui koo nixixi ña'aka <noise> ta xiantu kachiñuntu xinte'e sanantu kualintu tiantu ntikachi, tiantu chu'ú, tentu kuxia'a ñu'u yo corra'ri ta tuku kojo, tuku kojo corra'ri kuaa, ta nixia i'i tiempo yojo marzo xiaa tatai chiina nta tania ñu'u ku. Kantiana chichia chi'ina teje siva ikin, teje siva tintuyu yaka ku mia kana kuxintu ti- naa tintuyu koo suka kaxintu xiiri koo vixi ñiaa, ñaa kati xaaxintu ñaa kati yikuu tintuyu, iki kuali kaa tikuiti ka tikonturi a kua'a xitari tika kuxintu, kuntavintu kachintu su ñaa va'a xixintu kuñaa xu'u ñu'untu, xini kua'a yaka kuua xinintu nuju xiu'u, te'e ntiuyi sanantu i'i tu i'i tesena, uvi tesenari nteeri <noise> tika xiaki kuaantu xikontu sa'a niintu xu'un, ti'intu miiri tisontu kuantu sa xinintu xiu'un saa xikontu i'i sanantu sa kunintu xu'un su ta kiji, ta ñaa ntavi ñaja kuxintu, ta nixia tiempo yojo xinu safi vaxi nu kayana xi'i keje tiutia, keje tia'a yia'a ntuku kaa, kuxi va'antu koo ntoontu ko kue'ea ko tintaku tixintu, vichi ra ko'oka ñaa va'a xixina na cha kuni kuu chejei yo'oi ra saa ntakuvai na kuisotai ñaa kualika tisovai na kachiñui va'a kachiñui, savana ra na i'in kuva i'in oko uxi a oko xia'un ra naa kunaa xi'i ra ko kuchiñuna kuuna i'i kunajana kayu sukuna xii mii ya koo fuerzana. <noise> kuxina ta vichi, xixi ta xixii ñaa ntavi yioi xixi tia'a kuju, kaya tinana teje ntuva tieka kujui kuxi ñaa ntavi, nii yuva xinti kaa mintu xi'iri, yuva ti'í'ka, xixi ta xii ñaa ka yioi vichi ra saa ntakuvai taku ñaa vixi ka ko xixi kuai loo va xixia yaka xixintu, ta kixi chininu nuu xiantu chiintu ra nuu yioo nujuni kua'antu, nujuni ya'aa taka nujuni chiintu ra yioa kuaa ntati ra kua nujuni kua'a miko ka'a tantu xii nujuni kua'a suva yaka kua kuaa ntati iku, kini kaa ra fabrero chiintua ra xijnua su mi tiempo i'i kuiya kooa vixi va'a ñu'u xiaa xinua i'i kuiya koova, fabrero chiintua ra fabrero tu sakeantua ta ya kixata nuu ntentu xa kixa i'i ñuu lo'ontu te'entu yo'o, yokua chii tantu marzo kama ta xinua septiembre xa yo'ota tixi kaxintu, ya yoo kuta tixi kua'a tuni kua'a kuaa iku saa nujuni ntiaa ñaja kua tuku ntaa nuju saja loo kotukua, <noise> ko'o ña'a vonua koo xia'a kaava ta nikaxi ka tiempo kachiñuntu junio, mayo sa kixantu kachiñuntu ñiu'uva ntaa xia'a koo kiti tu ntivia, ñu'uva ntaa xia'a sakui yo'oa kuu ntichi, kuu ntu- ya niji, ko'o kua niji. Ve xixiantu su ña'a yaja kua koo ta'ta vichi ra kiya vonu kejea xia'a ra koo xixi vaakantu mi xitaka yoo i'i kiji na xia'a xitai kuxi ra yio i'i kue'eva kixa ka xi'i i'i ña'aa sete kaa na kuxi yo'ova kue'eya ka ko kixa kuva koa kuxi va'aia yaka xixintu yaka va'a sinte nti'ina velontu kua'a kuiya xanuna, ntakuna yacha xiantiana tu na'anu tiantia ko'o kue'ena takuna, vichi ra kooka yuvi taaku vichi ta mi yuvi vita suva, koo ntejena lo'o tiempo teena ra xia kuitana kuaa yaka kaa tiempo nte'entu vichi, yo i'i tiempo takaniniyu ko vaa kuakuavi tiempo vichi chi ku ini kixia tu i'i kitika kukueva'ri xi- ti'irio kixia ini, ko taxia kaka kao kachiñuo su takuna kuali kaara <noise> i'i kokuni kani xi'iyana, i'i xiana i'i ininta kunajana xi'ia takuu yu'u ña kixi loo chininu va'ava xikai, vaatu xixivai ña'a ntavi ra taku ña'a xa i'i sete'ka takanuu xia ra xa xii kuakuai kuxia'ka saava ka'a i'i tiempo yiontu yoi ñu'ui vichi ra yaka kuu ntatu'ui xi'into.